Culor´raa nin núhunbuanuh náha gu´dzi, nashñáaha, nagáa, nagáhsa, la´bue, azul, dzigahdzi café, marrón, n´hu núhu dzihanahn nin náha de ni rachiñíhidzanuh. violetaraa, culor´raachxi nihin más más ridiahanuh, ríhi náha nagáa, shínaha nagáa porque pues más núhu shtáhan núh lac nuh dziahanraa cwa´hanin náha culor. nagáa, madxí chin guicahal ríhi yícah presa richxí rualuh más más núhu ñizahgah culor azul náha ñizah, buéhen depende de temporada porque núhu vueltah chin. riábah ñiz chxiaa, chxí chxí gah riéheta ñizah café ñizah ñizah giúh, rachi ñíhinuh lác nuh, ñiziuh chxí chxí rietahn de dáhan roo ya guríhin culorgah dziéhen. láhan dzigahdzi shí café café ganáhzachxi, café café, yáhbi rachiñíhinuh café café, este más núhu núhu núhu shnéhedzan, ya dziáhan culor ruáluh aydxi. madxí lóho dahán núhu nagáa, nagáa nin náha yáhgarah núhu nagáhsagan yáhga dxigah trungarah nin núhun núhu ca´dxi nin náha gaha ñizahlaa dxigah nagáhsa nagáhsa. shñáha láhanraa trungachxi núhugadza culorinraa dxiáaraa nuhu culor nashñáaha, núhu culor gu´dzi, náhan culor gu´dzi náha tuhbin náha girasol, nichxígadza rachi. nuhunbuanuh ríh porque núhu bwín ráhan girasol ríh, culor gu´dzi, ya o culor gu´dzidza náha shtéen dxiáa Dxiáa shtéen este, láh náha guébah nichxígah shbuetehe tuhbi culor gu´dzidza náha shdxiáayinahan láa han pero chin shbidzigan nichxí shí culor. cafechxí riahcan, dzigahdzi shí guichingachxi riú yíhcan, madxí chin tídxil la´dah munta chin náhan este chin gubidzi gubidzigan chxí chxí. shdxídxiun lóho shábaluh fuehushín rúhun néhen yíc, shdxídxiun cuéluh shdxídxiun, ninshín gabuéluhn más del tuh sueter o shísh ráculuh, pues chxí chxí. más tih, shdxídxiugadza nichxí ya guríhin culor´raa náha dzigah madxí lóho sháhan dxíbaha, culor shí azulchxi náhan shí azulchxi núhu vueltah chin núhu shca´yih. shca´yih la´bue, más este, más jóscaruh shñáhan núh vueltah rahcahan dzigahdzi presentar shñíhirabah dzigahdzi formara riúhun núhu vueltah rariacahrah. yáhga dzigahdzi máaninraa per jóscah shñáha sháhan dxíbaha, ya chin madxíduhu chin riabah gah ñiz chxiaa dxigah raca´yin nagáhsa, nagáahsa dzéhera shca´yih. rachiñíhinuh lac nuh, ruá dahán ruá dahán róhora ya dzéheran nin este shca´yih ngáhsa, shca´yih ngáhsa, chin dzéhe shca´yih ngáhsachxi porque ñizah. ñiz chxiaa roho shín dxiabah, rachiñíhinuh lac nuh porque chin cun sol, gua´dziluh ruá dahán del dzebigah este pur shca´yih ngáhsa es porque dziabah ñiz chxiaa Culor nagáa ruá guido´ náha núhu, núhu dzigahdzi dxíshaa nagáa nagáa rúhunrabhan lac rabah porque rahpa cuidadurabahn, ruchaharabah ñizah, néh néhedza. ay rúhudzanrabah chutéhe bwín lóhon tin ay guibidzin dhxíacahn café café, néhe guríhin nágadzahan lac han, madxídu ruá giúh chin riábah ñiz chxiaa. chxí chxí dzigah culor nagáa nagáagah rié ñizah, núhu vueltah nagáahan núhu vueltah dxigah culor caféhen, o ya chin shdidxiyih chxiempa ñiz chxíaa. pues nuhugacah ñizah shdxiahan dzigah culor la´bue, cristalino, cristalino shñaha culori ya dependezagah cáha núhu porque núhu vueltah riúh. lajueguhn gáa shñíhirabah astáha riúraah máanin náh bweeldinraa, bweelda culorin, riúramah la´dah la´dah lajueguhchxi per chin chéhebigal nagáa nagáa. shñáha lóho shguiúh nuh gadxé tihi layichxi par par gua´c luh culor, núhudza nin náha sh este shguido´nuh shguido´nuhu jóscha shínan porque chin desde. chuhutehel ruá ruá cimintera chxí chxí ruáhal dziahan shín culor náha este, tíshi bardarachxi náha bachxíarabahn culor gu´dzi, néhe dzigahdzi culor. shí azulinchxí guluteherabah yicahn este barandal rabah nagáhsa nagáhsa barandal rabah jóscah shín bachxíaharaban chutéhel lanchxi patrónnuh nacuhu. tuhbi shí la´dxi azul turquesachxí jóscah shín shñahan. Dxigah shcabacha´han núhu dzigah lentejuelin lóhon, jóscah rahcan o tuhbi shcoronadzañihi nin dzóbah yíhcañih dzigah gu´dzin, gu´dzi culor oron, oro shñáhan. jóscah shíhin núhun, láhan shguido´nuh ya rahca cuidadun núhu núhu shbwín nuh ni rahca ora si que nin rahca encargar de de cuidadu guido´, néhe nichxín guchxíaban. dziáhan culori, madxí chin riú la´ñi, shñíhinuh rionéhenuh dxíaa rionéhenuh gadxé gadxé lohotihin culori gu´dzi, culor nashñáha, viletarah culor muradu, nahpa. este ruhunrabah adornar ya sea cun adornon o pur dxíaa de culor natural, nichxí gah rguhutehe radzabah chxiempa chxiempa la´ñi, shí naha rúhunrabah dzichxí pues tin. guiñáha jóscahan chin chuhuteheluh, chuhuteheluh chéheluh chéhe guiáluh shpatron nuh shñíhirabah náh seis de enero, chxí chxí rahca ora sí que celebrar lác baltazar. ya chxí chxí racuhuñih gadxé tih sha´bahñih, nin rachibuenuh ya sea gu´dzi, tuhbi nashñáahadza racuhuñih núhu vueltah, o tuh culor nagáa, ya dzichxí dependegadza. shí culor, gugacurabah lác ñih la´ñi, chxí chxí gadza ruhunrabah padrinurah shñíhirabah ruhunrabah adornar, láhan, láhan guido´, tin jóscah guiñáhan, chuhutéheluh. dxigah colorido colorido riánahan dziahan shín culor, dxiáa yin rah, jóscahraa dxiáayin shguhuterabah, dzihangah dza bwín, riáha riáh née shdxíaañih rianéhe, gardeniarah. nin náha culor rojo. Culor este nashñáah dxé, culor este violetarah, jóscah shñáharaa dxiáayinchxi gadxélotihi culor gu´dzi, culor néhegadza náhara este cwa´han nagáayinrah. nichxí rahparabah, yah dzihanan madxí chin chéhegadzal dahán chin dzéhe dzéhe ñia´ñih, este dzéhe ñia´ñih guédudzi dzéhere guhbi´dxi, dxigah shí culor cafeyinchxi. culor este gu´dzinchxi gu´dzi gu´dzi pálido rachiñíhinuh gu´dzi, bi´tuhn rdzobalóho riáha, ya chin ríhi riáha guhbi´dxi guróho róo riáhan guiyaha róho. riáhan chxí chxí yih más guríhingah culor shñáhan, o chin rahca gudxígah, shñíhirabah shi culor nashñáahchxi, rdzobalóho riáha ruá ruárah este ruá dahán chxí chxí. shñíhirabah de que ñiz chxíaa dzéhe o más naldáh gahca garáh guéhla, née núhu vueltahdza, shtéhen nah chin shñíhirabah no es que nashñáah cañáha sháhan dxíbaha. or náha, madxí las seis, seis y media rdzobalóhon shcáhan shculor nashñáah chxí chxí shñíhirabah garáh guéhl dzácah naldah shín, née núhu vueltahdza riatéhen. dzigah shñíhirabah ráhca naldah garáh guéhla, pero riáñih pero dxigah dxigah dzigah culor este shí shí grisinchxí shñáhagah lóho dxíshaa chin riábah. gui´gah, porque gui´gah ríhi ay náhan dzigah shñíhirabah guiyáha la´buehen si no guríhin náhagah gui´gah ríhi, shí shí dzigahdzi neblina gridzinchxi. riáhanan raráh guéhl chin ráhca naldah shín rahpanuh este. Dzichxí chin raráh guéhl madxí núhu núhu dahánraa cuénuh, dahánchxi núhu vueltah rié rietahan este, rietaha nin náha neblina más cuhun gahanruh rietahan ríh. po´mas rahán roho yinruh richxí riúhun más cun gahn, más más shñahan más opacoruh ridiánuhun lác nuh porque ay ruhudzanahan gidia dzacanuh, pero shí culor. gridzinchxi rdzohobalóho riáhan riáhanan ya este, tin dzichxí ridiaranuh culori.